הַלְעַבַּה לִי קִתְעַגְ'בְנִי בְזַאפ הִי הַשַטְרַנג בְחִית קִתְחַפְז הַעַקְל וְקִתְעַלְמִנִי נַצְבַּר וְנַחְטַט בְלַא מַתִתְחַרֵק, כָּל חַרְכָּה פִיהָ תַחְדִי וְקַנְחַס בְרַאסִי קִנְרַכְּז וְקִנְפַכְּר מְזִיַאן וּמִנִין קַאנְרִבַּח קִיְג'ינִי אֶחְסַאס זְווִין בְחַל דַרְת שִי אִינְגָ'אז.